Ñajan na noi ña koreao a keo ho o on. ña, ña koneo ña anria konruiyó, hochinio na anria jan xanra oxinio, ñan ta ho ku. ho o on. kao na dia koi chi dia xatan ini ha koni koi dia chi. oidia a xai kua ta koi chí kanai na xai kua ta koi ñajan ta hoñinio chí odumio ho o on. tachi na tiempo ña konruiy'o chí ho o on. ho santo na taxhia tiempo ta ja ñajan tachi ho o on. iajan taxhí ichixo nra kóo.